<noise> भारत एक अइसन देश बा जहा बहुत सारी संस्कृति और भाषा और कला निवास करेले। हर राज्य के आपन अलग कला नृत्य और भाषा बा। भारत के अलग अलग राज्य में होए वाला नृत्य देशों <noise> विदेशों तक फैलल बा और ओहाके लोगन द्वारा बहुत पसंद कइल जाला। भारत में होए वाले कुछ नृत्य के नाम हम जानीला जइसे कथक, भरतनाट्यम, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, कलसपेरा, घूमर, गरबा, डांडिया रास, बहुत और नागनृत्य बाटे। ए कुल नृत्य देशों विदेशों तक फैलल बा और भारत के संस्कृति के प्रचार करत बा।